بختار إني أشوف فيلم لحالي لأنها بتكون تجربة مرة حلوة، وبجدر أستمتع بالفيلم بدون ما أنشغل بالأشخاص الثانيين، وأجدر أركز مع القصة والمشاعر اللي ينقلها هذا الفيلم بدون ما أتشتت، وكمان بختار الفيلم اللي أبغاه بدون ما أتناقش مع اللي حولي ونقعد نتضارب على الفيلم ال نختاره <hesitation> عكس الغداء اللي لو أكلته الحالي راح يحسسني بالوحدة أكثر.